الشخص عشان يصير كاتب زين، لازم إنه يقرأ الأول. يقرأ لكتاب كبير، ويقرأ للكتاب على مستوى الوطن العربي. يعرف أساليب الكتابة، وفنون الخطابة، وعلامات الترقيم، وعلامات الاستفهام. لازم يقرأ كثير جدا في هذي الكتب عشان يكون كاتب يصقل موهبته كذا، مو يصير كاتب كذا من الباب لا تطق.